<hesitation> Zaho a manana meilleur amie telo lehilahy raika mipetraka Antananarivo, de viavy raika mipetraka Ambositra de viavy raika mipetraka Antananarivo koa de zareo a akeo amin'ny raika amby raopolo taona raika a raika amby roapolo taona roy de a roy amby roapolo taona raika.